Irán es delos paísis con una Estoria más rica i larga peru lo que marca l'Irán d'ogañu es la Revolución Islámica del mil nuevicientus i setenta-i-nuevi, que hondeó el goviernu del Shah Reza Pahlavi i estituyó una repúbrica islámica. La Revolución Islámica llevó al entangamientu dun andil nuevu i essu ain paísis comu los almericanus que no les gusta. Tolas muacionis qu'án teníu alo longu dela Estoria i velaí siguin.